Izy ka amegna dimy taogna zegny zaho mba ho lasa <hesitation> mpidôla echec tegna mahay indrindra eran-tany de voalôgny manko zah mila amafisiko zegny le fiagnaragna le eseky, tekniky jiaby ilaigna amin'anjy i zegny, <noise> avy akeo koa oh, mba ampa <hesitation> hisy <hesitation> experience anaha zany de mila magnano tournoi zah, tournoi madignidignika avake mikisaka amin'le tournoi le maventiventy regny zany. <noise>